मू तो खेल नी देखु और नी खेलु पर क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल कबड्डी ए खेल मे घणी वार खेलु और देखु। म्हारो फेवरेट खेल क्रिकेट है दुसरो नंबर पर फुटबॉल है अणमे एक टीम एगारह खिलाड़ी हवे। क्रिकेट में दो जण बल्लेबाजी करे और सामण वाली टीम फिल्डिंग करे वाणा में एक जण बॉलिंग करे। फुटबॉल में दोनों टीम गोल करवां ने मैदान में आम सामने खेले।